“Hainao foana ny mampifaly anahy na rehefa malahelo aza aho. Ka de misaotra anao indrindra fa asa zay nahazo ahy raha tsy teo ianao ary Andriamanitra anie hamaly fitia anao am'zay rehetra nataonao, fa tena namana ianao.”